खेलकुदका नाम मा क्रिकेट, बास्केटबल, टेनिस, बेशबल, कबड्डी, हक्की, रनिङ्ग, भलिबल, ब्याडमिण्टन, स्वुइमिङ्ग, बक्सिङ्ग, आइस स्केटिङ्ग भयो, रोलर स्केटिङ्ग भयो, रग्बी, पूल, फुटबल, बलिङ्ग, कराते, जुडो, हर्स रेशिंग, साइकलिङ्ग, जिम्नास्टिक, रक क्लाम्बिंग, सुमो रेसलिंग भयो, तेक्वान्दो भयो, पोलो भयो, ह्यान्डबल भयो, हाइकिङ्ग भयो, कलिंग भयो, स्नुकर छ, क्यारेम बोर्ड <noise> आदि इत्यादि।